<hesitation> Mitaly, mitaly volo zaho tsy de mahay lôatra, fa ny magnodidigny anay ndraiky maro misy ôlô mitsy mitady vôla amin'ny alalan'ny raha io, <hesitation> fagnanovana fitaliagna satria io moa zany agnisany oe misy fiteny araiky zay oe: faneva agnarany, dia hita miboaka le tarehy mibôaka hatsarana zeigny.